Mi buran yidugo mi nasta va'etenga je am ngam mi yaha ha mi yidi nder wakkati. to mi nasti va'etenga am mi billata hore am lattan mido fesi mi doggata masin be mai ngam ta vonna.